Zaho zao ty vonikazo e havany eo ty ahatreavako aze kolera e misy re mena le rôzy zay, misy reke mavo, dalia zay, dia tanamasoandro zay, naho maintso reke, maintso iaby aloha zee, ze fa ravina vonikazo ambony tane, manga ndraiky raike mangamaga re telo miova. Zay ty afantarako aze fa zay tsy fantako